Unna machina fotograficha digitale a l'à un obiettivo comme e machine normali e dapeu a-o pòsto de aveighe a pellicola ch'a l'é quella ch'a s'imprescioña quande a vëgne missa a-a luxe, gh'é ne fateve un conto un affare ch'o pâ un francobollo, no, ch'o l'é sensibile a-a luxe. Quande a luxe, quindi quello che l'obiettivo o vedde, o vëgne pratticamente proiettou da l'obiettivo in sce questo quaddratin chie, o quaddratin o memorizza eh i colori, sotto forma de informaçioin digitali, veu dî che veu dîse che in sce questo quaddratin gh'é tanti pontin che se ciamman pixel che piggian unna coloraçion à segonda da luxe che che piggian da l'obiettivo. Dapeu gh'é un scistema eh sempre digitale elettrònico ch'o leze e informaçioin che son comonque di un e di zeri, quindi unn'informaçion ch'a peu ëse comme un numero no, a rapresentaçion de un numero che, graçie a-a rilettua de quelli numeri lì se.